टोस्टर को मुख्य उद्देश्य ब्रेड के स्लाइस को टोस्ट करन यानी कि उन्हें हलको सुनहरो कुरकुरो और स्वादिष्ट बनान के लाइ करौ जात है। यह एक विद्दुत उपकरण है। ब्रेड के स्लाइस को <hesitation> प्रदान करत है टोस्ट बनौत है। टोस्टर के अंदर लगे हीटिंग एलिमेंट ब्रेड के दोनों तरफ से समान रूप से गर्मी देत है। जिससे ब्रेड जल्दी और प्रभावी तरीके से टोस्ट हुई जात है। इसको उपयोग नास्ते में टोस्ट तैयार करन के लाइ ज्यादो करौ जात है। जिससे मक्खन जाम पनीर बटर या अणूटॉमिक्स के साथ परसो जात है। टोस्टर में समय और <hesitation> को नियंत्रित करन में विकल्प होत है। जिससे उपयोग करतन को अपनी पसंद काय <hesitation> राहत और रंग तय कर सकत है। यह उपकरण समय <hesitation> मेहनत बचात है। उनके साथ साथ सुरक्षित भी होत है। कय कि इसे उपयोग करन को आसान तरीका होत है। टोस्टर न केवल घरन में बल्कि होटलों में और कैफे में भी व्यापक रूप से उपयोगी होत है। जहां बड़ी मात्रा में ब्रेड टोस्ट करन की आवश्यकता होत है। अपने सरल डिज़ाइन और उपयोगिता के कारण टोस्टर आधुनिक रसोइअन को महत्वपूर्ण हिस्सो बन गयो है।